Yíŧi ma ngolli ndaani he gí yíŧi mbol, bbasgo gimbiiŧa gilli ma gii jjej. Boli mo anjuumna juume, hala asuwin suwne a hú ma, anan góba a hú ma. Ta nda adumna mo, ɓali biindi ma ngi gí mo bari bigolla bége, bége moom umada bà biiŧana, umada húri njali ma, unheŋi undétibà. ga a boja, boli mo a frúti ma unyaati be uu ttin jee ma bbiiŧa. Walla ududma mo, undudma mo ma, ma andumna, te adumna mo mma gembe, bsóoti bwoye.